Injo' nakke' pitallu'angang'a anre siallo' pertama injo' nganre ele'a tapi kah nganu' loro' do samberu' maengki nga' bangung' injo' nginungki loro' supaya nganu to' injo' pa'pia mu njo jadi samang maeng injo', a' nginung maki' ere' hambang mo pada kopi, nakke' tapi anu nakke' ku nginung ya e' teh, te' elei' re' to' minjo' samangannui', re' mo' sanggra'na re' mo dumpi'-dumpi' na tapi samang maengi' injo' beh' ta'biasa to' pa'risi battanga' do, jadi gassinga' nakke' e' ku tunda'i loro' maeng njo', samang re' mo' makala di kanre, samang pada kunjo' e' nganre' maki' makanan berat untuk anu do, nu' pada injo' re' mo juku' na, bajo' na, baju'utanna maeng' njo' e' e' injo' samalang nganu' ki nu ta' biasa nakke' to' ji lampa' baju kope' baju teh' ya di pallu'ki rolo hambang' nampa' di pannaungi' injo' samang' biasa injo' teh' ri panaungi' nampa' di daungi' golla' ta' biasa nakke' kurangi' gollana nakubilang kah' kodi' to' tanning'ngi kemudiian injo' samala lampa' lamua anu' lampallu', e' ta' biasa indomi ji' ku kanre' kemudian injo' samangalloi' Tramaeng' maki' njama' injo' biasa pa're maki', jadi biasa kunjo' maki' maeng di warung nganre' nu' tasampulo' sa'bu nu' sempoi' ji do, kah kitte' nijama' to' jaki' kah maeng' njo' ta' biasa lampa' to' ja nginung' anu' ya, nginung kopi' di warko' a do samang ngallo'i re' urangku ta' biasa pammalli'angang' jadi njo', kunjo' di samangati ki intu' samaing lo horo', nganre maki' maeng' njo lampa maki' nginung-nginung kopi', istiraha'. samang banging'i, banging'i injo' sekitar te' tette' maeng' isa', te'tte tuju' te'tte karua' nakke' nganre mo isse', kah pa're maki to' samaing' nyamang maki' rio', a' langsung maki lampa' nganre', maeng njo' atau biasa to do' maeng paki' sambayang nu nampa' nganre', biasa to do' a' nganre' ki dolo' nampa simbayang', jadi injo' samang' banging'i bu'buangimi iya are'ki nganre' nu nganua' nu' maeng genga' atau kitte' loro' nampa' passara malli' atau nu re' jari' kulkasa nu ni nandro do' jadi njo' banging' e' biasa nu' biasa ya nakke' nu gene' lampa' malli' nasi goreng, kah lampa nganre lalapang', kah nu lohe' ji ri' biring annoranga', nu anre' doi' samang re' yah indomi to' ji pole